Cepillo na nro yuojan ta ova chi nridaikuti ta kuali kualiyo kuchónxia ta xana kovii nochí xana kovii ho o on, fuerza shí no'oxhichi labachí ta ni va nro no'oxhíta kinida mal, kakichí no'oxhí tá, nrida no cepilloja ta kini vii nra cepillo vixhí tá, va ña cuenta ña xa kuenta ña xa onru yu'uxi inki inki ña okonxhí to escuela konchí nra ichí onxí tá vine nadaxhí ta kuxhixi ta nro yuxhí ta konxhí, uno ho o on xao cuentaña xa'ajan cuenta va cepillojanña xa na ko ho o on. vii ho o on. yuxhí ta oko infeccion yu'uxhí ta dikan xanra okano vaxhí, kakanoxhí bien contento.